Loaʻa i ke kamanā nā ʻano pono hana like ʻole. ʻO ka hāmale ʻoe, ʻo ka pahi olo ʻoe, ʻo ka wili ʻoe, ʻo ka lula poho ʻoe, ʻo ka ʻiliwai ʻoe, ʻo ka ʻumiki ʻoe, ʻo ke kila ʻoe. Loaʻa nā ʻano pono hana like ʻole aia i ke kānaka a me kāna hana.